إيه طبعا تحاول، النصيحة أنك تشوف وقت يومي لممارسة اللغة وتتحدث مثله الناطقين بها أو تستخدم تطبيقات، مثلا ديلينجو تتعلم اللغة بشكل تفاعلي وهذا أفضل.